<hesitation> Misy milina fanasana lovia zay izy io a, izy io indray de milina somary ngezangeza kely carré carré, misy rano ao anatiny, mifiritika izay io rano io. De araraka ihany ny vovovn-tsavony, apetraka ao ny vilia de guidena lay izy, misy o- misy rano mafana sy rano mangatsiaka, de io manadio ny tenany ho azy ao.